La i zany enao marary fo amin'ny raha tsisy dikany ka nataonao ampo igny la tsy tafary tamin'ingy anao da anao anizay ro perte amin'ny fiegna ny andro mandroso avao ka ny fiegna mandeha avao ka anao taraiky amin'ny asa anao la soa ry mam_soa ny mamela heloky e mba afahatenga mandroso soa avao amin'ny fiegna.